हांव दिसाक जाय ते खेळ पॉयतां जाशे क्रिकेट जालें किंवा फुटबॉल जालों आनी हांव दोनुई खेळ खेल्टां। फुटबॉल हांव बरो क्हेल्टा जिणों मजा वेगवेगळ्या प्रकारचो पुरस्कार पासून मेवलां आनी क्रिकेट हांव आपल्या इच्छासांमेत संको खेळ्टा।